Mahatsara le mampiasa le siramamy le hoe mamy be regny ndraiky, hely fô izy antegna zegny tsy tsy midepensy be, helihely fôgna izy efa mampamamy ragno, mampamamy raha marobe fa le lafy ratsinazy ndraiky izy tsy de tsara amy fahasalamagna mampiheny andro hiagnan'olombelogno. <laughs>